Pues ya gyag ni runbé nú nez lax nú ré, belna za ra gyag btuch, nii ni zob ga nez lax nú ré, zara gyag–gyag gazy rninu zth ra gyag ni, ra gyag gazy ra gyag, gyag bétz, gyag-gyag pin. Gyag eucalipto nii ni zob nez reeinty nez lany dany nú ra gyag gëdy nú ra gyag bxu, nú ra gyag-gyag manzanit nú ra. <noise>